Sakafo tegna ahazahoagna sady ara-pahasalamana rehefa maraina le maika be anenjika fotoagna de ôhatra hoe mamagna rano de afagnena de tina siramamy de dité miaraka aminà mofo na mofo lava igny na mofo gasy de vetivety de <hesitation> malaky vita igny fa ara-pahasalamana.